<hesitation> Karazan̈a lasôsy ampiasaiko lera izaho mandoky, <hesitation> ny azoko on̈ono tsara, lasôsy tomaty edy e, izy in̈y tsy adin̈a. Avy iô misy lera koa izaho man̈ano lasôsy krema kôa fa mandoky paty àby io, avy iô sôsy sôza kôa fa man̈ano lasopy, zen̈y dônko e.